Ny fomba fiasan'ny teleskaopy, izy io moa zany dia fijerena zavatra alavitra eny amin'ny lanitra de ao anatiny ao ah efa misy ohatran'ny lentille maromaro izay de ny asan'iny lentille iny mizome an'le zavatra avy eny alavitra de efa misy zavatra kitikitihina eo amin'le teleskaopy eo manalehibe na manakeky an'ilay izy de hita daholo ny zavatra eny amin'ny lanitra.